Ñaña, ñaña kexakuaté xanio tikólo, lakaxhió na xu ihó no kenña nrexan nrada nroyó tinokete oño kuaña na teño'o nrakati niti kitiño nraxati ñaña.